O kai tanikiu baregona au tu kamasi mai rubu nuganai a diakonoto mai kiragia gana au feist ge nominetiguto bana diakono gana bana diakono nuganai tu au tu adiclainto asi aurato ma atanuto ma diakono gena term ta ema ragasito nomineshen geveiato gegu vaga ruana seken taim genominetiguto ma adiclainto au benamo atato au asi aurani bana diakono bena veregauka ikirato o goi tu aura vinimu senagi goi tu rogo au to asi ouraviniguni bena 2007 au na brada elementri teacher geberi kekei keve gwagigina ta gegoitagoato keve gwagigina ta egoitagoato au to au gegu chismasi niu ia tu 2008 danuiai agabiato 3 mile hospital au monai au to geberi kekei anariato anariato mo gia gena taim na egabiato taimina egabiato bena au na ama uni losi atovfut step mani futpati ai ma eiagoto mainai kekei gama tanutarito bena au n gia ikirato bro au gegu taim na varau begabigu be au gegu geu savings gegu karakara mogeri mai geri mabarari keka tu next of kin togoi aramu atoreto kekei Benamo au gegu taim begabigu kekei nai goi akiramuni barau goiranai au mo two thousand seven to ilau kofeshen ta aveiato konfes konfes knofes konfes a konfes to nuganai veregauka akiraiato tama au initoma goi avinimuni tauvanigu goina kara noveivinia botoni gegu ai bono veia au mogesina augurato monai vau geberi monai iagana eganiato be monai mo wiki nuganai moga egorato satadei gamarageto vanuga gana satadei vanuga gana gamarageto nuganai u sandei tu diakono ilectshen geveiato mai rubu nuganai bena au to naiagoma gegu nama raka marere marere mo atato bena rubu nuganai doana mo arakatogato bena feist nomineshen gegabiato au mo geviniguto a gai tu buru gagabiani kwalimurubu geri diakono ai bene iago bena au akirato man nai rogo au narakarosi namigi rogo atato mainana aiagoto gai kakama baregona deirecta gia adanagiato gia ekirato au na akiraiato kaka au tu mogesi mogesi kika bege gabigu dogoro diakono ai bege gabigu goi ei nogenogoi goi tu bara utu bogitaia bogabikaraia a goi tu ma kara ma ouraviniani bena mainana agenogoito agenogoito rubu gana kekei monai kika aguruga foforito agabirageani atato agabirageani atato benamo veremaragana kekei monai gemuviato kekei nomineshen close gakogani maiga feida nomineshen ta tu asigi. Bena au mo kekei gegabiguto au mo nai aiposto mo two thousand nine monai kekei adiakonoto iagoma mo two thousand eight be iagoma two thousand nine na be iagoma mo mai toma twenty twenty four toma kekei logo mai atanuni bena mai toma nuganai kika atanuni nuganai mai rubu nuganai kika avegorikauni agarevani nuganai gegu maguri gegu veiga kika toma agitaiani au iaku vererena kekeina egabiguni tanikiu asi keikeina kekei o ba situashen maguri kika aigesina gevetoreni senagina mo faka ta ta kika mogeri kia garo gutuma kia a koukou iagirini avevaga kavani ger rubu gauveiri vetugunagi nuganai bena mai toma gugitaguni maiga au toma rubuai mo agarevani mai toma komiuniti nuganai mogesi mogesi ini dagi ini dagi au asigina au tu rubu nuganai barakatoga be rubuai mogo bana tanu bene iago mo veregauka gena keakea gegu ai kekei bene ragasi monai vau kekei vauro gikiragi toreato ilailanai kika mo nai vauro gita tata tanaveragakwne kika mai tanobarai nai au kika goi gitaguni maiga rogoamaguritagoni gera vanuga nuganai aigesina ta magurini aigesi tatanuni gugitaiani maiga karogu mabarari kika gerkagosito saini mabarari au tu asi arakato saini au mai rogo atanuni karogu gesainini gegenogoini vanuga gana geiagoni gesainini gerakato mosibi gana au tu mo atanuto dagaragu be rogo mai atanuto mo maiga Mai nai kekei bama ragasi bena gai kika tu guaka geri kira gai kika tu vanuga berururi vanuga dogori kika rogo mai gatanuni vanugai nai gugitamani kika goiagomani kika be gai ka kekei vanugai goma ragasini be au vanugai kekei aigana aigana geiagoni wari wari maoro maoro tarima irau irau gema ragasini rubu irau irau kika gema ragasini nai gogitaman gogitamani au kekei tu rogo vanugai kekei atanuni gegu maguri garori mabarari nuganai nai au gegu tugamagi baregonatu au murikatagana ta tu asi bana iago auto vanugai mo bana tanu maigesina vanuga gauveiri vetugunagiri rubu gauveiri vetugunagiri kika gauka gerakato gauka gaburiai kika tu mai au mai gegu kika o karogu kika tari mai geri kika be mo gab utu kika gama tanutagoni garugaruga gaurini nai kika mo gabu mogeri vetogari gefoforini nai tarimarima kika geiagomani gikirani i kemaea gaukari tu asi gemaseto gaburi ma tau gabiri.